Na wuya ca tsighai va ghi ndaka iya mun tikkhina lharkyiyi gha, Ghani ghu ndaka iya mun tikkhina lharkyiyi mi ba ghu ndaka umma Kwaku ba du na umma wa. Ni wuti ghu ndaka buga lharkyiyi <noise> na tan sirnai ba ghu lthikkhiti ltha ghi busi gyirza ghi ndaka hala tsuwara <noise> khin dangai mun danga ti vuwuna ba ghu dangi ti vuwuni ghu ndaka khiya khiwa muna zhau ba tsuwari a bubulthita ghi ndaka khiya ca lthirkhiya yi muna zhu zi di wi pagaran we ko ga di wi ca lthamyana ko ga kulubuna bag hu zhaya ghu wuwuriyi ltha ghu wuwuriyi ltha ghu ndaka sipuduzi mun khiya mu <hesitation> supa gyishi wi niya tighuzi dindin. <noise> Ba ghu supulthi ghu nahyi ci’un ngudal sai muna faka muna ga ba khiya sirni mu mbara bugyiza <noise> gha mar bugyiza sai muna bugyiza gha mar bugyiza sai muna gyican mun baya ludin bu niyya di bugyi zi khin euya ca wali khimahyiyi wi niya di bugyiza sai mu bayuzi mun baya ludin pakana wuti gha bai ludin pakana wuti sai mun faka mun busu za gha busiltha sai muna putsu zi ca tsantsamau, Ghani gha ki ta ludin bag hu ndaka umma khin cani ghan ga ndaka umma khin cani ghan ga tirakwaciyi ba <hesitation> ghu ndaka tichinuzi mun tau sai mu mbara ca tirakwaciyi gha mbar tirakwaciyai sai mun sipuzi mun sipuzi mun baya wita wuyani be bu tsiga tica tirakwaciyai sai muna puc’usi Ghani ga. Ghan ghu ndaka Ghani ta ludin gwan ghi layusi ghu ndaka sharisi muna ghi layusi ghu ndaka sharisi muna sharusi mun sipa din gha wi wadin bu niya di bugyiza <noise> sai mun faka mun khiya nan parantina sai mun khiya ta lthirkyiyai mun puc’an mun kakatunza mun kakantuza gha mbar lthi bag hu kakanti lthi gutsil gutsil <noise> <hesitation> sai mun hala dangi tan wi mbanai, sai muna puc’an gha puc’I Ghani tu na kawau ghi ndaka mbumbulu za gha mbumbuli muna zha lthi butina khin magi, sai mun puc’an Ghani ga ghi ndaka tikhinuzi ba we’e t’u nah ala magi, buttina, kalwai eh shivin mbina, labasana ghama khin cittin din du na ha duna yagwau. Ghani babu du nah ala taparnuwai mun zha dahyi sai mun faka mun ba zhu zidi da ngai ba ghu busi ca <hesitation> ta lhuni bug hu kakantiyi, e sai muna khiya muna zha di dangi Ghani gha zhi man ja sai mun mumja di dangai sai mun khiya yani bu ghi dakhiyi niyya kalwai magi cittai labasana mun vya dahyisi sai mun vya tsuwara sai mun tubuza, ca mbumbulau ba ghi nahyi ci nilthi mbanai sai mun puc’uzai sai mun faka mun gaba shuwu sis ai muna vya di lhambena we ba ghu ndaka ummau har muna ga tu za. <noise>